Bi ga̱ zem no dega̱ tem tun yol na̱ mun nda na̱ ga̱ga̱ tem pen die ma̱ nda na̱, ɗa̱ ma̱ nien na̱, ɗa̱ ma̱ naƙa̱i na̱ ga̱fe hen yol lang hen detong sa̱ sek swa sek de ga̱mai ma̱p bit ga̱ shini ani lang ta̱ pen heni la ga̱ pet bitlung hen din lang ga̱de kut hok la ga̱ pet bitlung tel pe lu, la ga̱ pet ga̱sam pe ga̱ lu kong lu kong ga̱ ga̱ saan dega̱ peti man ga̱ga̱ pet ga̱ waru lu gurum de ba ga̱ ƙal ga̱pe ma̱pin bi shin pa̱na̱ kong ga̱ anie ga̱ demen a ga̱ ba ga̱ debak ga̱ teli hen pet a lu ga̱ teltel a? To ma̱ nda men dok yil shin ga̱sek hok ba ma̱p lemen din ga̱ sek hok de tong ma̱ shei, kuma ma̱yil ma̱n lang ƙa̱k, ma̱ de ƙa̱k ma̱ niet ba, la ga̱ pet bitlung taltal dega̱ peti nie ga̱fe la ga̱pet ma̱p tong kut ga̱fe bi ta kong ga̱, ga̱ lalu to kat a la ga̱ demen ta̱na a la ga̱ tong niang ƙa̱l ƙut nda muk de nien muk tel tiop ma̱p dega̱ peti, La ga̱ pet ga̱ sam pe gurum ga̱fe yit gwen la kang shak tal shak ga̱sek a kaat muk dak die lu nde ma̱ shar tiot din toor dega̱ man tong pet muan ga̱i pe ga̱ tong muan ga̱i, ma̱p la ba̱lap ma bama ma̱p la muan lu naan seng pe ma tong ga̱ ba din shin tal bak din gu lap ba hen na gu muan lu naan aa ma̱ muan lu naan ga̱ yoli zak dang tiop tiop ƙa̱t ma̱ nda men yil shemen a ga̱ sek ma̱ leng tong ma̱ kien aka, sa ga̱ niang debi ga̱fe ga̱na bi dasa̱na̱ ya yir tong ga̱ men bi ga̱fe ma̱ nda men dok yil tong ƙut demen mou shin bi ga̱fe ma̱ dok detong shinok, tong ga̱ malak, ma̱p tong na ga̱ma a pa̱ debi tong ga̱ shuut bi ga̱ duk ga̱de war a bi ga̱duk ga̱ shin nda muk dip niet kwap mou, la pet la niang ga̱ tal tiop men la ga̱de ga̱na de mat nagya mang kaam muk hoor wawul, na ga̱wul dega̱ taltal ba tong hoor tong ƙut la niang ga̱ga̱ tiop mou, bi she ga̱fe ma̱ nda ga̱ ƙut de ga̱ hoom ga̱ lang ni, anito shin dong ga̱ ga̱fe mat nagya la pet de tal ga̱ ma̱p la buen mat nagya na̱ yol pa̱nang de tal pa̱ pin ga̱ tal tiop ga̱ lu ko ga̱ pet ga̱kami hok de ɓoot de kwal ga̱fe mat nagya na̱ din da̱ taltal bak kat ga̱ba to ga̱na ma̱p tong ɓuen mat nagya a dang yol de tal bi muk yol de ga̱ tal a fide a, a bi ma̱ shin to <hesitation> gu na ni deto mi tong man tiop na̱ to lu war bi ga̱ shin nda muk naan ga̱sa ga̱ hoom ga̱lang di pa̱na̱, hen la ƙa̱l die muk mou dong muk a ma̱ tong muan zak la niang tong yong degurum hen pet na wanina̱ pet de tal hen baɓe muan ga̱ nani hen la ga̱ muan tong ga̱ ba yi na pet bi muk yol dat ƙa̱t ru set muan shang bi tang a bi ga̱sa to hen pet nayit muki mou nie ga̱fe la pet tong de tal hen pin na tapet na̱to dip pa̱ƙa̱nsen ba wawul la tong dalang tong tal hen, La tal hen ma mou mat nagya na̱ dedin a oo muan gu tal ni hen, hen yir wakaam di shini mou to gu na ga̱sek ma̱ nda men nin ga̱sek la ga̱ hoom ga̱sek tong ga̱lang ga̱ kat ga̱ demeni pantiem naan, la tong baak ga̱ mou ga̱ru dakdei gurum ma̱nan ga̱pet ga̱tiop nie ga̱fe ga̱ dum kaga̱ ga̱ pa̱ ma̱nan dip wap shega̱ ga̱pa̱ daskoom sek die nda ga̱ dok ga̱ ƙut dega̱ ga̱sa̱ ga̱swa ga̱na demat nagya la ga̱ deiga̱ tal ni tong kwalin nshik na̱ dalang ga̱da̱ la ga̱ dalang ga̱na mang la debi doni pantiem ga̱ bak ga̱la ga̱demen daya tong par de ga̱da̱ tong ga̱na mak ga̱bi tong paar a ga̱ shin dong ga̱ shin ga̱ ga̱pet bitlung tong dega̱ tal ni na̱ shin dong deto la bi ga̱i to ga̱na la ga̱ muan de ga̱sek ga̱ gwo tiak naan tong pia dega̱ la ga̱ niang de tong, Bi wakam ga̱deni hok ga̱na ga̱ lang mak a ƙam, ga̱na ga̱ga̱ ga̱shar lang ma mou ma̱shar leng ma ma̱p dala muan de ga̱ shin ga̱na̱ ko dega̱ shin debi ga̱na daga̱ dadin mou to dong mou dong muk to bi muk la ga̱ to gong tong ga̱ to ɓool naan ga̱ kong naan ga̱ ɓool dega̱ to ga̱ too ga̱ rang kwut ma̱ nda men, ma̱ nien men, dema̱ na ƙa̱a̱ menok tong ga̱na ga̱ kat ga̱ demen din bit la lin tong ga̱ mang ga̱fe ga̱ rang hok ga̱ pet ni tong ga̱ muan dega̱ kat bi tong sa̱ ga̱ dega̱ swa ga̱, ga̱ to gong ga̱ rang bi ga̱ ƙa̱t tong ga̱ daa ga̱pet de muan pa̱n shem gurum ka dongmar yal songkwa gurun buk da̱ kut ga̱fe ma̱ nda ga̱ de ma̱ nien ga̱ dok tem pa̱ga̱ ga̱ liak ga̱ run ga̱mang a yitmak bi ga̱ ƙam to ga̱na ga̱lang ga̱kat weli ga̱ kat wel ma̱ jap nien ga̱ dien ma̱p la na biga̱lang ga̱ tong ga̱ shini ma̱p tong bi hali bi ƙut, bi bi ga̱lang ga̱ ga̱ shini gu pap la ga̱ de ma̱p tong kut nda ma̱p nkwa dok ga̱ mou jap yil ƙal kut ma̱ nda ga̱ ba Ga̱na bi hok ma̱ dinga ma̱ rang detong ma̱ niapi tal na̱ man ba̱ga̱ nabi ga̱nian degurum dedi dega̱ muan taltali, aga̱ bi tal hok lap tiop ga̱ pet kam pa̱ lat muk to, ga̱zak ai jap detong tal ga̱ ai, ga̱ ɓoot ga̱ par lakong, lakong tong muan, lakong tong dega̱ wel muk laga̱ tong ɗoot ga̱ ƙa̱leng wel muk hok yong ma̱p ga̱ da̱ar tong ga̱ ga̱ na pega̱ de wellok, to ga̱na wakam ga̱fe ma̱ nda men ma̱p shin to ga̱ man me la dega̱ wel muk o tabial zak ɓet muk, g̱a̱dar tong ƙut yin bi wel ji ma dema la ji muan de nda na̱ ma nda ma shen pa̱na̱ nien na̱ ma shen pa̱na̱ ga̱ man wel muk mou nito ga̱na bi ga̱yil das sa̱na̱ ma̱ shin tong ma̱ rang ƙa̱n sem aas muk miskoom gurum kwaptuam,